<hesitation> Srɔ̃ɖegbea, enu ke nyonae nyi be, gbã, alo gɔmedzedzea, ne mi zɔ mɔa kaka va ɖo fima ɖe, gbekegbe ma xɔ nyɔnuvi nyea ƒiova axomea, amowo, me dzi be amowo kekem neva, ne amowo va, mia kekem miakpɔ dzidzɔ ɖe dzu. Edzi anɔ mia kekem miadzom, <hesitation> magblɔ ne ƒonyemetɔwo <hesitation> nyɔnuvia tsã agblɔ ne ye be ƒometɔwo. Magblɔ ne xɔlɔ̃ nyewo woava, no va gbemagbea, nye tsã mea ge dze me ya wɔ enu adodoe gbemagbe edzi anɔ dzɔĩ. Ye amowo kowo va, ne miwɔ srɔ̃ɖegbea kakakakaka miwɔ kɔnuawo, wo ƒo nuƒowo ne mi kaka ne mi kpa, ne mi va yi axomea, mia ɖa nu ye mia ɖu, mia kekem mia kpɔ dzidzɔ eye gbemagbea, amesiame ke va fima, wo tsã woakpɔ dzidzɔ. Nenema ye be yina ye be be nyona ma loo. Esrɔ̃ɖegbea, mì ɖe srɔ̃ vɔ, mì dzo va yi aƒeme, leke mia nɔa agbea ɖo ye ba vivi nu ne mio, ye ba dzɔ na dzi ne mio? <hesitation> ne ŋtsua gblɔ nya ɖe ne nyɔnua, nyɔnua ya se, <hesitation> ne nyɔnua tsã gblɔ nya ɖe ne ŋtsua, ŋtsua tsã ya se, srɔ̃ɖeƒea avivi ne mi. <hesitation> Ne mia- mìaba anyinɔnɔ ɖe dzu. Le srɔɖeƒea, miɔku ve mi nɔ mia tɔ ku mia nɔwo gbɔ vovovo, enune yi ne nya ɖaɖa, ne esrɔ̃wò me nya ɖaɖa o enye ŋtsu, gbe magbea, yava to ne srɔ̃wò be ekpɔe ma, nu ya leke aɖe, enya ɖaɖa? Esrɔ̃wò be o yi me nya ɖaɖa o, ato nɛ be o nenɔ te, egbea yetsã nu ya leke ye wò nɔ ɖa na yewo ɖuna, ye tɔ dzina vana ye nɔ ɖana yewò ɖuna. Ye tsã yeaɖae egbea ye wo aɖu, kpoa nyɔnua ya, ato nɛ be ne nɔ dɔ tsɔm ne yi. Ne va yi tu yebesea va, ne va yi tsɔ nu ya va, kakaka kpoa ŋtsua nɔna adokpoa nu aɖa nua. Gbemagbea ne ɖa nua, nyɔnua tsã me ɖu nua kpɔ, gbemagbe nyɔnua tse aɖu nua, abe oh, miawo tsã mi ɖu na nu ya evivi ŋtɔe? Ye miɔku vea enukoko anɔ dodo me ne mi. Miabe vi beblea, mianɔ anyi, mianɔ anyi ɖe dzu mianɔ aseŋ kam, mianɔ enu kowo kekem miawɔa ya nyea ɖekawɔwɔ. Ne mi le dzidzɔ mawo tɔŋgbi kpɔa, ana be edzi kewo miadzia, mi ku srɔ̃wòa vi ke wo mia dzia, ɖeviawoa woava se tonu ne mi le tsɔ. Vɔ ne mì le akpata me kahãkahã, me nyona o. Ta ne mi zã agbea ɖe nenema dzi, ye minɔna dzu ɖe miabe nyagbɔgblɔwo dzi, nu yi ne hiã mi, ne mi me kpɔ le kpɔ oa, miagblɔɛ ɖe edzu, dzunɔnɔnɔ me miagblɔe. Ye miatɔe dzidzi kpoa miakpɔe, ne mi gbe le dim kpoa miakpɔe. Kpoa ne mi nɔ agbe le srɔ̃ɖeƒe nenema, srɔ̃ɖeƒea enyona o